أول شيء شوف المحرك تأكد إنه شغال بشكل جيد وما فيه أي أصوات غريبة ،بعدين افحص الإطارات شوف حالتها والضغط، أيضا تأكد من الفرام لأنه الأمان مهم جدا ،فحص الاضواء والمرايا أمر أساسي لازم تكون شغالة ،ولا تنسى تفحص الهيكل من الصدا والخ-ش-دوش وأخيرا راجع الأوراق والتاريخ والصيانة للتأكد من عدم وجود مشاكل سابقة.